يا السلام عليكم اهلا بعريسنا العطر واش راه خويا لاباس؟ واش اخويا كيفاه عقب العرس لاباس الأمور؟ يا خويا بالبركة عليك ربي يصلح لك ويهنيك، وربي يجعل الذرية الصالحة ان شاء الله، وربي يجعل ان شاء الله دنيتك كلها خضرا ان شاء الله، يا رب قدامك ويهنيك ويسعدك ان شاء الله، وان شاء الله يا رب يعطيك الذرية الصالحة وزينة تعود تاخذ الراي وطيعك.